في ظهيرة أحد الأيام بدأت لعبة طفل ما بالتحدث كان الطفل يدعى حسين وكان يلعب بسيارته الصغيرة في الحديقة كما يفعل كل يوم، ولكنه اليوم لاحظ شيئا غريب فجأة صدرت أصوات <hesitation> خافتة من السيارة ثم قالت بصوت ضعيف من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟